لو خيروني أن يكون عندي معرض في كل الصور المعروضه من زمان لحد دلوقتي أو مكتبه فيها كتب بصراحة هتمتي أن يكون عندي مكتوبه لأن دايما الكتب بتلفت انتباهي ودايما بحب اقري الروايات والكتب وبحب دايما اشوف طريقه كتابه الكاتب نفسه وصياغته الكلام ف هختار أن انا يكون عندي مكتبه كبيره فيها كل الكتب يعني مثلاً من العصر الحجري لحد دلوقتي